أحب ألعب كورة، أحب ألعب كرة القدم، أو إني أطلع مع أخ وياي نطلع نتمشى هذا هم الشيئين إللي أحب أسويهم في أوقات فراغي، أو إني أقعد مع عائلتي بس هذا مو مرة، بس هذولي هم الشيئين وقت فراغي يإما ألعب كرة القدم، أو إني أخرج مع أخ وياي و <hesitation> نروح إلى كافيات أو أي مكان.